सक्षतकार के तैयारी के खाति, समान प्रवशन के जवाब हमेशा तैयार रखे के चाहेचे। आपन जवाब के समान यव सहज तरीका से देवे के प्रयास करे के चाहेचे। सक्षतकार के दोरान, अपने बेवहार और तोर तरीका पर ध्यान देवे के चाहेचे। <hesitation> सक्षतकारता के प्रवशन के ध्यान से सुन के और समझ के जवाब देवे के चाहेचे। सक्षतकार के दोरान, आत्म विश्वास से भरल रहे के चाहेचे और मुस्कुरात रहे के चाहेचे। <hesitation> सक्षतकार के दोरान, सही बोड़ी लेंग्वेज के भी इस्तमाल करे के पड़ेजी।